To a paɗi paɗe ma woodi So aɗa waawi bandude seɗɗe, naatude ɗaɓɓude e jawdi. Foti hokke tiiɗo ngam firti reeri e dowla. Naatude laawol ɗum kadi no daɗɗo, suusi. Aɗa wiiɗi gaasooje ngal fii anndude. Naatude ndiyam goɗɗum ngol ko daɗɗo. Wakkil ngal